Mepɛ dɛ mepepa "fridge" mu a dza medzi kan ayɛ nye dɛ meyiyi ndzɛma a ɔhyehyɛ "fridge" no mu nyinara. "Fridge" so ekɔtɔ a ndzɛma hyehyɛ m' a wokora ndzɛma wɔ mu, meyiyi ne nyinara efi hɔ, efifi m' esi hɔ. Na ma wɔdze ndzɛma gu mu a ɔhyehyɛ "fridge" no mu no medzi nkan etwutwuuw m' ahohoor ho na medze esisi beebi a no ho bɔ wow. Ewie "fridge" nankasa no <hesitation> na mayɛ samina nsu. Samina nsu no mede botwutwuuw "fridge" no mu ankasa, mewie a mede nsu papa ahohoor mu. Ne nyinaa mu no na medum "fridge" n' ma no mu "block" ne nyinara efi m'. Enwin no a ayɛ dzen no efi m', ntsi metwutwuuw m', ahohoor m' ewie no na mebuei ano ato hɔ dɛ mbrɛ mframa bɛfa m'. Mewie ne dɛm a adze kor a mɛsan ayɛ nye dɛ, "fridge" nankasa no ho no masan etwutwuuw no ho ne nyinaa, mɔhwɛ dɛ nsu nka beebi a n'ahoma nadze wɔ no. Mohohoor no ho ne nyinaa - mepepa no ho nyinaa wie ma muhu dɛ "fridge" no ho awow a na ndzɛma no a ɔhyehyɛ m' na wɔde ndzɛma gu m' no, masan mahyehyɛ na mewie a ndzɛma a mepɛ dɛ mede gu m' no mede egu m'.